Ing choronok chuk, komwaitaena at- atepenyu nekararan, amu ko amu petushek alak atareti ng'atinye kiy atareti, komwaitaena koya chekororon amu ang'alalchini amu a- a aii amu ko- ko- ko kwane ko aii poyop poyot ap kok, kok ko petushek tukul a- atuisoti pik ak ang'alalchini ine ni mwaetaena anyun pik kole kararan ane amu akokokeny matinye <hesitation> ane a chii nepa kalya, mamache polat ii, mamache <hesitation> maamche apengei, ara ko- ko koyana pik anyun komwaitai komwaini chitukul kolechi chicho ko kararan, akot ng'uno akot kike kemuna kikurena kikekona kainet nyu kikurena tilya ko tilya ko chii ne ne ko chii ne nechame chi tukul, ara ane ko ane komatinye chii lokoya, amu mwaetaena pik kole chicho no kokararan, ko iman a kararan amu amu achame achame paisoshek, paisoshek chuk tukul ayae kasishek chuk tukul akopwani pik kora nyokokere tukuk tukuk tukchayae eng' kaa, chepa maendeleo chepa chepa paisoshek chepa teset ap tai.